Mloagila maisha yamechania achila, ndefikauko eti ndokichaa kwakolea maana bakubha bhakoma kindo kichaa, wewe eka apatam mwangabhako we alienda kindo kichaa kule nyunyaa aya, kule niraa ara, kule nimfi ashakosi ningishwa shaa ila kindo kichaa, kweli maikole akumru, ani nataka penga kakwe, teiri la kindo kyakwe, tethaidya bhana bhakwe teni, tesaidya na vazazi vakwe, hivyo waishi kindokichaa.